Je'e avion ku'u da'a jedun tyubëkyë o ko'o kyëxpetyë po'oj mëkëdakëp je'e jadun jedun kyëxpët'soyn y nëkoyë ji'im këxpë yaj patnë mas këxpëjë ji'ims je'e myotor da'a jedun myëdunë y jadunpoj dun jyak maduyn.